Panattai, au ahik u lo tasi su'uk kaena ledonoson so na au nisa suik oe no mete ledotenak nai tasi su'uk a no au nonongnga.